Ikpowu, ogwu ena awo ebeni kwo ebe ka akyashi kwe ebe ko ole ni nyya yimu a ni. Kwi iyigyi nyya yimu, nu, domin ozani nyya yimu ki ikpowu kwe ena ni kwo ogwu ni ki ikyi kyo aba wozani nyya gege ayuwa rani nyya yimu ko gbeshi kole hin oma kwun nyya yimu ko zo ko yoje kpi ikwiri nyya gege ayuwa ra kweyi ya pyi ikwiri oni ga yoza ni nyya yimu ko ya ni, nyya gege nkini ngbo ogboga wo ole hin, nyya gege ya kwo ogwu ya kamo a-ogboga mani wo ogboga nyaka pini yoma ana yo ogwu mani shoko na tobobo kpa anu dawa kwa ami tata tiriri ene ni nyyimu ni ngbo ogye ko gi ipishi ga rayibwo lo, gege ya kwi ikpowu hin ya shoko kweyi ya yo yi kebe kola bye ebe ko oda ni nka ni ya yo akoda kweyi ya ngmo-ngmo yayo awayibo nyya gege ya re. So awoza ni nma byun nyya yimu in. Byi iyigyi, nyya byo ni ngba ashawa nu oyene yi ko hagye nu kwe ebe moma nu wozani oya shumitu ni pini yun ya yima kawebe mani agyelo baba owoza neshi dami la.